Ny miala kely amin'ny teknolojia sy ny fanapahana fifandraisana amin'ny tontolo nomerika dia ilaina ary tena zavadehibe tokoa. Satria miteraka rarin-tsaina goavana ny-ny teknolojia sy ny tontolo nomerika ankehitriny. Ka tsara ny maka fotoana kely manokana mba andinihana indray ny tontolo ara-boajanahary sy ny olona manodidina anao